कमरो अलमारी शेन्नो तरीका, ईपा ता अलमारियु फरेम, रंग, पीतंग गयाच। दो नीपी अलमारी शेलफ गयाच, ए स्क्रु रंग ढरील गयाच, डोइंग ली ग्याच, पेचकस ली ग्याच इपा ता जागा खीम ग्याच कमरो हाम ठीक लागेतो। दो नीपी फ्रेमो तयारी लान लान फ्रेमु जाम जाम दो स्थीर रंग मजबुत लान लान, दो दीवारू छेद लान लान, दो अरमाली पंग फरेमीस जोड्याड्या। दो नीपी <noise> अलमारीयु शेलफ ली शे शे, दो मजबुत जुड्याड्या। दो नीपी अलमारीयु पीतंग ली शे शे, दो नीपी पेचकस रंग होदो चु स्थीर लान लान समतल लान लान, दो नीपी गी अन्तीम जांच लान लान अलमारी तयार हाचेद, अलमारी मजबूत नीम ग्याच।